Nigeria wulare ɓuri mawnude, satuji ana wula fa yoto degereji debee e ko fawi. <hesitation> ɓuuɓol duu ana woodi ton. Kaa, ɓuuɓol maɓɓe ngol, a waawataa fonndude ɗun e ɓuuɓi leyɗe keddiiɗe ɗee.